أقدم هواياتي هي تفصيل الملابس والهدوم والفساتين بالذات، وبدأتها من زمان قوي يعني وأنا صغيرة كان عندي كدا شوية عرايس كتار. كت أجيب أي نوع قماش زايد عندي وأبدأ أقصه وأخيطهم على إيدي وأفصلهم فساتين وألبسهالهم، وكانت أما تطلع عليهم حاجة حلوة يعني وجميلة ومظبوطة قوي.